Novan, novan to, pok iun rer sih pok rer sih ama iun pir, to gon rer sih a tan kev, gon a tan kev, pa mea ma puh na'on, ge ama uris. Gon buer kipa no vabet. Vabet vavabet ton ama meh, pa gon a tan kev, pa reh tavir. Reh tatavir a hai. Hai novan. A hai pi. Reh tatavir. <hesitation> pama ta na'on uis irebuer sih mea ma, tan kev. Ma meh tema ama uris. Ma meh novan to pok rer sih ama gove pir pama, na'on koav. Ma meh tem kipa. Ep ino o a naban to moes. Bi koav, kipa no kes buer. Kes irer suh ama rivoroer. Kes, kes, kes, kes ki kes hop akah antoen a sonin niah to hop, kipa hop kes vahop. Vatotobin, vatotobin buer vahop. Kipa no ki gon ama ama uris ge ama pa oev rak ma uris rak ma pa oev rak. Kipa no ma pa vabet. Vavabet, vavabet, vavabet pok a vunah. O ko ama ruta pi pasi goroh. Vatee pet menon a, hai. A hai novan, to, o novan to, pok rebuer sih pama, pama na'on rak, na'on rak, me ama tan kev. Ma meh tem ama uris. Pa oev rak. To, tan tavir rer sih a hai. Tan, ta, ki tan buer, ki tan buer ki pospos akah. Kipa, no man ma pah, vahuh. Pa vahuh. Vahuh o ruta pir ko ruta pir sih te vaviah rer ka huon goe a sik. Ki ir. Ir pasi hio ton rebuer. <noise>